Dado denmark yeden tu dado lila won ishia fan dotuu dado tune dib ete ishin sagale ishia nyatii sagale christmasi sagale tunne maka ishia jole fro cost yedeni inama yaani gumi family ishia wot jebifte sagale akana kan nyatii ishin dub amine sagale sofoa inama dado wotchachani mal kan nyataa.